דא- ס'דא זייער אסאך אנדערע מינע גרינלייג. ס'דא מייערן, בראקאלי, <hesitation> מושרומס, ספינעטש, עגגפלענט, גארליק, אפילו קוקומבערס איז א וועדשטעבל, ס'דא <hesitation> האט פעפפערס, פאטעטאס, אנינס, רעד אניאנס, בעל פעפפער, קאליפלאוער, <hesitation> באטער נאט סקואש און דאס איז עס.